Kua ara rupi ñamae yande telefono, jaeko ñamae aramöeteete, kua tembiporurupi ou yandeve oipotague ñeemboveu, jokua mbaetɨ jei opara ara amaë jeje, mbaravɨkɨ jeko pegua amae kuräi